<noise> kalu sapi tati uliuliam bisa bisanirole tuanam yang penting ia setiap otun tatin iahamwari iaruimulaman setiap potun pupurina alamanimi pasti nirolituanam <hesitation> untukni kasih sayangam hanya nahunruan <hesitation> sebenarnya siamni liar apanya kalu tiap potun auri mulaman mukalaminsumane ya sapi tati uliuliam sama tetap ni <noise> tauni tuanam yang penting ini rajin auhamwari kalu untuk nisuka atau ni tuanam yang jelasnya kalo tiap potunam iahewa tauni tetapni nisaya atau nisuka nituanam.